ارے میاں ٹریول کا فنڈا سنو، ایک سال میں ایک آدمی ایوریج تین سے پانچ دفعہ اِچ باہر جا سکتا۔ مطلب کبھی کبھی چھوٹا ٹرپ، ویکنڈ کے چل سین، کبھی لمبا ویکیشن، فل مست ایکسپلور کرنے کا ٹائم۔ دیکھو، شارٹ ٹرپ کا سین ہے دو سے چار دن کا، نیئربائے سِٹی، ہِل اسٹیشن جا کے فل ریلیکس، تھوڑا شاپنگ، تھوڑا کھانا پینا، سیلفی اور فوٹوز لو۔ اب لانگ ٹرپ کا سین ہے تو الگ ہے، سات سے دس دن کا، جیسے پورا ویکیشن یا بیچ ہالیڈے یا پھر فورین ٹریول <hesitation> وہاں مہاں فل پلاننگ، ہوٹل بُکنگ اور ایک دم سٹریس فری مزہ۔ کبھی کبھی فلائٹ ارلی مارننگ اور ہوٹل لیٹ نائٹ، لیکن پورا ایڈوینچر اور نئی جگہ کا ایکسپیرینس، فل ایچ ٹی۔ مطلب ایزی ورڈ میں بولے تو، سال میں آدمی تھوڑا شارٹ ٹرپ میں جلدی جلدی ریلیکس کر لیتا، اور لانگ ٹرپ میں فل گھومتا، فل ٹائم انجوائے کرتا، کھاتا پیتا، لائف کا سین انجوائے کرتا۔ ٹریول کا اصلی فنڈا: پلاننگ، بس بجٹ سیٹ، اور ٹائم کا فل جگاڑ، پھر ٹرپ ایک دم میموریبل بن جاتا۔